Wato min mi mifarcijo miɗon wada farauta eh ladde mi walai mi layallai mi hiraimto hanke farauta daman eh rayuwa ta fuddi farautani dole sai a tefi magani kala kala dalili wodi bodi wod yare ta hulai dun dun gateteni to wala farauta a nazinai dun der gaske ta irtai dun irtatakoni sabi da awawai tawa bodi ederdon to bodi walsai gatuma to gatima bo hude wonnake to hanjum minun min dun tefa magani bodi magani yare dalili wakki farauta kaai wala yenma wala yaloma kodeye min gadai farauta farauta bo mindon gada farauta gire farauta gadu min dun gada farauta bojel mindom gada farauta dabbaka koma irin gaye toni ga ladde min don gada farauta mudun amma ko irin saduki kaya wataki min dun gada farauta kusel gel min shora min shoda ko sarla ko gafal hanjun dama wite jone amin min gale aa dillu waye aa minu farauta kan min gatta wala nina ni a rayuwa dama tayi horema a nonni ta haire jogotoda daman haire andu da dun dungu bo na min bilanika bilaki hanka farauta kenan to sannan hanka farauta dunyida nassida eh a nana gimi sakamakon dabba ji detefata hanjima didun gada dimaji ga di sterato a rayuwa maji. To minonbo e nonnuni kadibon minkautai e kutiji hanka farauta kenan nabiyu hanka farauta dun yida nasson derladde gadon ga ihoki aa zin jedoto shiru gadon ga dilluki daga do harto yema har iya eh sembe min mimmi koon tefai diyam yarki wala welo wala waye waye sabida min yarai dadi na musamman eh dau wakki farauta kan ko a tefai abinci wala welo wala donka a a wadai ga wakki farauta mada wala ni na ni sannan hanka farauta mindon gadaka mingodi bacci shudi min godi ogo en to min gadai farauta min memata jauga bewa eh bali sabida dun don wallina e ladde sabida wodi ko to be ladde bedun wure amma dabbaji mabbe to tun ladde to marauta en to yahi wobbe don memana be wobbe menta be amma minon na mindon memana komoye dun mudu iya halal amin kawai minon mintefata naming memai halal goddo naming memai halal goddo naming memai gel goddo iyaka amin kawai min yahai min tefa ko yarimin dalili a dun wada abo don buru ma daman to wun wartai un nanguma ko a wujji ko waye hanka farauta bo daman mafarauci jo bo dun wartiri mo ba ginnado dalili to dun yima eh wati kaya farauta eh habbi labi ko a jogi sauru.